Aotra, folo amby zato, rôpolo sy roanjato, telopolo sy telonjato, efapolo sy efajato, dimam-polo sy dimanjato, enim-polo sy eninjato, fitopolo sy fitonjato, valopolo sy valonjato, sivfolo sy sivanjato, zato sy arivo.